Pìu la macchina fotografica, la bütu ën sima dël cavalèt e pöi vardu ën l'ubietìu për pudé futugrafé da bin la persun-a e pöi apres cuandi i sun bin a post cun tüti i setage i fun la foto e pöi dopo i fun vei s'a i pias